Ahi lo la kpohwo gi ghre si toh omba ba ama hillo ngyii ŋwo naha lo gno hwin lo dzedze ŋwo si lo ba zu zga anjugu chuku omba lo fa gbu angban nga ŋwo sko ghre a ya sigbon nga da lo a sa kpohwo dwo angban agbi mbze gi zgi o gi si algo agbi lo gbon gi mbz gisa angban agbi lo mbzi dnadne gi sa angban lo akpo ayakpla la ba lo kpohwo uzi mbze ba gi zi gi fa also lo si la gboŋ nga e ziuzi hi lo algo me lo la utmu agbi hi akpohwo me mbo akpohow gi eggon mbo me sheŋ kphro gi hwin ayi ka moa dagi moa lubhu moa kpo utmu agbi kah utmu agbi lo me me <hesitation> agbi ka shaŋ mbo ŋwo zga sii agbi la mbo mbze ŋwo si omo abyi ebme mble o si ygi ukuŋ glu uchuku da anglu kpo dzedze gdo hwin ebure anglu gwo hwin ebure anglu ombze ŋwo sa si da mohwon o si a gboŋ nga o sa urii ra da moa hwin la wo ma ada moa mbo moa moawyen yaku okpohwo ba agbi hi me lu la da kpohwo gi mbo me shen akphro nga ŋwo sa si anglu gbon ŋwo wo are agbi nga ŋwo rii algo gŋo anjugu mryembo duro si algo gŋo ebme urii mrye mbo dwo falo ambze su zga chuku omba omba hwon so ba ba ŋwo fu agbi chuku da nnha kpo ewu mbo mbole dno gbon aabyo mbo are la wo la eda ma mbole kpo a nha sko kaŋ gboŋ nga agbu omba oma sa fu ma agni nga nha sa gbon abhgo moa hwon a sa blii fu ŋwo yi agbi hi lo ŋwo yi tno tro mbo ayukla ma kpo utmu agbi la lo a wo shi nwo omba agbi lo abli ba mo he ŋwo gboŋ agmu zga ma. Ada ŋwwo gboŋ <hesitation> azhga azhga tsitsi la azhga ghre toh omba he lo nga ŋwo sa zhi are chiki gŋo ka kambo agbu bo zgigin ba nga ŋwo e la gbuagbi gno dwo ya naha nga ŋwo no fu abye ngyi ŋwo klo fu anglu bho ko oklo fu anglu agbi o mi ran ta ŋwo mo omba he lo wo chuku ae nha hogbren omba nha ŋwo si ama he si zga ghu ŋwo ven hogbren moa ghushi le moa wachiki le abye alalso ba moa gi la fu amba agbi ŋwo fu uchuku oha fuha aghumbye ghre si omba lo moare embye ghre andn moa bzu lo la aghre andne aghre andne nga gi kpo eny omba mi lo so dwo fu ama he chuku da lo bme yi tse omba mi longa dwo si gbon chuku moa sa gbon hwo ba dne chuku da moarii toh a ya sha tama o naha angbro zga vho moa shi da moa rii awkyi ah ambze la adaghu adghu ashakata he mrye o ye kpohwo ba si la naha ba moa rii hwin rii shoshon omba lo wo he so bhgabhga si me vhe are nha dasi kso si kpo utmu chuku okpohwo ba geiyi algo he ngyi dagi ka chuku ŋwo wo also ma ewu a chku ŋwo nga mbo chuku shi mbo dwo si angle gbon allgo. Eka moahwon gboŋ mbo o gŋo sa angban gboŋ also si nii ŋwo yila ewu wma ba gbon also ambo owo gŋo sa angban gi gbon mbo ŋwo ta rii ondne ŋwo yi la ewu mbo mbhobhhga gi rii nga gi rii tagahka ka omba agbi lo ba mamohe gi bmi dagi tspi ngba chuku utmu hi lo gi lubhu nga gi kpohwon moa naŋ gimbo are sa wo looma mbo ŋwo kpohoron mbole la iyi ma dhgoba fufu toh ma mbze moa ziuzi ba zhga bhgo chuku ba kpo yakplo u kpo utmu bhgo mbze a kpohron moa chuku ba kpo yakplo u kpo utmu bhgo mbze la kpohron mmmoa moa mi lo mbo bmi tspi ngbaŋ ma gi ba utmu agbi gi ba tspi ma moa ya ba kpo utmu aba gomgmu ba agomnati mbo la agbi toh o ya sa tama ngaiga ombze ŋwo sa kpo utmu agbi lo lo kpo nga mbo ŋwo kpha shen la si angban si ba chuku gi nga da gi nyun dzudzu uchudzu moa dagi dzu yga gi dzu huhwin nga mbo udzudzu gi dzu huhwin o wo ndindmu la udzudzu moa dzu yga eda mbo tama oyi yimbo tama ekpla nha mbo nyin nga gii a kso inu vhe inu tadzeche chuku gi kpo ekpla la ranghee gi kpo gi kso gi tnogah isi mboole tragah mble moare nga yga ama moambo si e fa bwre ygi moare chuku dagi si umbugu moa mbo gi zhen la si kpohwin sa ba eka moa naŋ gi ya si ozhen okpohwon sidigi. Gi mbo si sa da moahwon moahwon mbo si sa da moa hwon nga okpohwon lo oyinyiyi tama toh ubin gi ba anigeria owo kun ba owlama are nha gwo fu iyi dhgo kun la zgi nga anyi mo ŋwo shi gŋo si fu kuŋ ahosgbren kyu nha zga mbo hogbren si owlama ŋog ŋwo yi kaba lo zzgimbo ŋwo yii ka ba lo kpo mbo me me tse ka gŋo yla a hi lo ŋwo yla dwo si ovye di hogbren omba gŋo fu, nha si yi mo ibi inu mbole bi ebme a si ygi ŋwo ma mbo ambo a ŋwo si iyi abi inu mbole bi ebme a si ygi ŋwo ma mbo ambo a ŋwo si iyi abi ebme mboleiyi bi inu si ygi mambo ambo anha si yygi ma aŋwo rii tagah m ba ki, dwo rii la fa rii bmi nmu ba nmu of a tse mama also moa kpo anye wo kahe algo moa kpo akimbo wo kahe dwo fa tama fatama bmi rii chuku dalasi bmi bli omba omba bmi mi tse ka omba bmi vhu algo he bmi vhu algo he bmi sa rii algo he milo suskuŋ bliomba hwon bmi sa zgi omba hwon bmi sa lubhu hwon vhu oma hwin ka ka utmu giutmu agbi gi kpo lo kena la si kpohwon dzendze sa dagi a kpo si kpohwin dzendze si da me chuku shi? Ayakpla he eh utmu eh algo agbi also agbi ŋwo hre shi also agbi ŋwo hre engla algo agbi ŋwo hre moawyen eo shyembo moa nuŋ wo shyembo ŋwo hre moa kan gmo also agbi dŋwo sko zi o si gbon ka ŋwo zi uzi algo agbi. La si akpohwon sa ba uchoku daabmi admi wo khro nga mbo o ba moa ka ŋwo ŋwo utmu agbi he mbo moa tsa dwo tsa mbo ŋwo kpo utmu agbihi algo shki ondnegno fatka are nha mbobarii nga moa bzu eshko gŋo ghre me me owlama wa eshko ka re hi sa owlama a fa algo da nha arii mbo o wo boŋ ŋwo kpo utmu agbi mbo edhgo agbi ekpowon moare dzudzu ba gi woma onumu ba anyi he oyi baba kaamaba la wo ba moa labhu agbi ma mbo moa moa are nha kso huhwin hi eneme ma kpha kpo ah adhgo mbo ba kpohwon gi ŋwo naha ama he omba ba sa gbon moa gboŋ nga gi hre ayakpla la vhu gi lo ba la gu gi dhga gi nga gi zgi sku lo toli eka utmu agbi la so tama ng riga mba lo la kpohwon moare are mbze awo kpukpo mambo ŋwo ba sa sko nha ba fa also agbi la gbon nga sa si angban lo mbo sa dan mbole nwo sa angban la nwo fa also agbi sa dan dan ya rii kla moa dne kan chuku da ah akhu edye wo sko moa nga da moa se ewu lawo akpaha gi sku gi me lo la utmu agbi kpohwon gi dzedze mbo me shed kphro. Ezhen yakpla la ba lo kpo gbu mbo ambo utmu agbi hi tagi kpo lagbu la si owlama dzendze dagi si owlama dzendze si dime lubhu asi moa di me lubbu agbi ba ngbigbi me me atan unumu ba anye he nga me ka ka agbi lo ka shran mbo me woma elubhu iyi la ba me fu iyi dhso iyi iyiyi moa fu ema ma ta agbi lo shran mbo meme ta omba me membo sa suema ma me me ta nye zgi ŋ o anye yi aki yi isi yi iyi la ba me wo chuku fu maagbi lo lo si owlama si di me fu ma fu iyi dhgo ch chki ubin nye he iyiebye iyi glu agbi iyi glubue eh kikipi a yi angbabaŋ <hesitation> iyi dhgo iyi eneme iyi chki iyi angbro fhekye ebhare fhekye moa yla.